Na kwabakam dughunga kwaba amma vita shakwide ngulenye ɗlughum kwabawa dumin kwabanana kodade abawa dumiri kwabanana kodade saha dawanatuna da dawanatah vitsa ndakwabake ko dadundasa <hesitation> ko mankwaka ndawumataka ndak waba kubga kwabama dadawana marakwe koda ɗunda saha dawanatuma kubga kwabama dadawanuta <hesitation> ndadin gnane toh vita shakwidna shatun haya kwabakar shatinhaya dun vita shakwid kwaba kubga kwaba nganne vita ɗzakunna, kyalma vita dzabuhanti kwabuna kagnahanna guthuf tahan inunda davulatat da damunwo guthufta hannuwo kununa do wun gaga hangye nagu dzahamaha duula shatunha nagu kwaratun tughuina <hesitation> zava kwaba amba bubo aadsa han tunda a mbeda bo am a a tun nay ava vayana amaga naya vaya un-addinina gulenye dughuwanbu sallahma halda chuwu toh kwabe gullenye vanunta va ndamuva mbitsataka tudedamun vanuntafa koba damuva ahaka. Kwaba kullum puz puz puza kwaba uvulahna dukba hakanda lokachiya tsuhurata aya ɗaɗamungye gumuk maktu roktu dadamun gumokmak ikka ɗaɗamun haka nɗa lokachina ali a tsuhure damok tinana unda shakwide nakwa banane fufkatu gatme kawai haɗinunɗa gattumaghu zotga baza toska asa tumogga tinunda dawu ngudfagha sukkatinughun da inana ah’ daginne gidan sama ah’ damogi hima ah’ damogi mota ah’ da nunu naye gatmagh kawai haka ɗamog lura ndu’innda tunish kwaba maku kwabakam dughuwana amma dighwanbuwa dun nechna gwakuf fakatu hankale, gwafufaka tu hankale gulenye daba dabaka-un-hankale dazkatu riba kwaba amma mogga hankaluwa kwaba dafanata ndamuva dun ahha davanat tumog inahunɗa kot han tahanye ahada fanat tun inahunda da-ngalanatala. Kahkam sunaka chewatu, ngalanatalwa kanne mogkana dedeche maghengaha ankagha neche sharriya kwaba, konne mogkana nadedeya ak kagha kana dughwanga inunda tumogka ak’kagha ase-uvula thama dubu gulen-ngnna. Dughwanubu tinunda tumok-ku selakka duvuk dadamun gulenye dadawanuta dadamun, kwabakam tukul tunɗshikeb unkunya, kwabakam tukal tunda shikeb muva, haryanzu dafanata dunkunya davanata ndamuv gulenye ɗuk na thunnaakwabaya niche kor nasarna kwa banna neche thurgha hasakhi kombet thunna shed danna kobanna neche thurgyenne aka neche kwarache, hahad naneche fatkwabakwarache, hahad naneche fakwaba nganne, amma gulen na neche kwarata akan chewa kwebana neche thurgha hartut thunna inanaka tohi nechena sefaltu nguɗviya sefat tuhankale ɗob thunna kwaba sede guddodzumak kwabe inunda ɗa nifanat asiriyagha naneche dadotsuka kwaba amma balav ye tahun amundo kowa kaka yadde masa gula yade masa kaza yemasa lata damahga huggunda jujatahun kowa yemosa nguluftu mota juja taghun kowa kaka toh davanunta dun dun wahal toh nech thunna kwaba toh tuhwa naya gulenye kwabakam, kwabama ko ko inanam lanuntafe dumdiya. Kaghe kaghe gula luwana gohna fanuntafa ɗumɗiya kwaba nganne duknaneche dafanata dumdiya amma tuhula fanu nfach ɗumɗiyana dafanunta gulenya dasunataka kowawo hakadasun gwada kowawo, hadka damog ibaɗahun duknakwabe dafanunta amdiya, se thunna kwabe damagka hadanwagh ndacewa thumna jahave ahdiya ah’unde mutata ahdiya, ah jeb dun minanaya ahdiya aftaimake tunda ahɗiya hadka amɗiyawa vitalala kwaba dun nguduf maka neche kor nasara akana kwabana thurgha kambet thunna shatun haya akah, niche thurgha kombet shatunha kobaya had ina sunkwiduw eh’ toh neche ɗuniyana naneche kowada kowa seghangun koba nganne tunahulnana neche gwayuntu duniyana ushinha humb gun gwada melhawo humb hansun gwada datanwo humb han sun gwada matangnuwo segwa da kwabanne, kyagakyaga tun shiba ndashiba kyagakyaga lalalala kyam kakushatamakma tunda kwaba nganne tu inana gatuma meche doruch kobinuna nagu mbetsatameche harma nanana shbiniya, uzaghun <hesitation> mbiniya nanama sunabuwa schoba nganne gatturna meche amna vita hakwabawa gulenye tuntuda takuchi tuntuda. Ɗanwa kwabana thurbuna sunsuna tana sunsuna tana neche illa <hesitation> kwaba amma gwaba funtafaka hankale nana inahana gabaɗaya ɗamogka se’alheriyetu mogka nɗeche konɗaga haltu ngalanatawa seɗe tultubanatun thubul manyaka tamakatuftalmakatunɗ ahɗiya ah’ funfantun inana unmassalachi ahdiya taimakatu taimaka tumanya ahdiya vaya ah’ babatu massalachi ahɗiya nayetusun ul kam anayane alheri dafanuntach, gulendun dafanata duntoba unduha dathubanatal sosai toh nechayana kanne kwabana funkatu hankal haka dotse kwabana butaum buthun doss kwaba hakatu mogtunaniya <hesitation> lambaghuwo hakamo tunaniya ai’umma jama’awo seghangahe sunaka har dula dadamun nah mah toh kahma talakatun unda urkah hakada dsavtu hang nga hu uvula dadamunwa dun tuvaya ngannamah ahad tambayoyi tufaya tufayama ahalahunda dawa nata, aha la hunda fafaltu mog shariya tobah da ndalambaha, tsuhura vanibetka ndalambagha gika vakehka ndalambagha. Tsuhura kehka ndalum mulwa ndalun thuwari dha, alamakwab chiyagha tsuhura kehka ndanahanghe ɗale dadawanatala gwaba hakmogtul heri nda kwaba ngannawa toh nechaya toh tuhula na na ya gulenye ahad kwaba dotsula ma <hesitation> inanifat asiri kwabunda tuddosuio inafanuntamech inanifat asiriye ghangah nganne ahaɗ inazaɗava ahaɗnaya kwaba ngulenye tuɗɗosulo kwabuɗa nanana isunal unduniya kondagal isunal kaka lan nana kwabanayana buligana, naya kwabina dughuwanbu naya kwaba nganne toftunda duniyabuwo lahirabuwo ɗuk naya kwabaya amma ina dodsuku daffna hakkatof hanamun amdiyawa halale dotsuka kuuum mana nayama toh’ daban neche, nech ampaniya kwabae kennan kada kwaba nganne suktumulka suk kwabatu mulki sosai amma saskwach tumulki ngananna neda, gha, haryanzu ure tsukuka, uve tsukka nganne dzadzakatu mulki nganne mogkehktunduha mogkehka. Tumuki tahun munɗ nganne, gaskiya magaka untoba tangyere kogaskiya be magaka untoba tanghure duk mulki nganne dafanunta, nanaganekuma haɗaɗamun ɗatharanuta ɗole dadawanata dota dadamun cewa supavambetka tunduha magaka mulki taɗiya supakehka unduha dole nadawan afa dadamun vita hadka nda gaskiyawo sedzo sendubanunta ndamuva, dadzanatal nganna gutenye dza’irin dzunda in duniyabewa, thurba bewa a’a dzunda sunakana kyap tala vita dzanadzalma dambudkatu luwa alfangha, vuldavuranufta jef datulwa gulenye seluflaka sufsaka luwa alfangha mbambu dakai agha uvo <hesitation> ungusta unsuragh toh nechena kwabana ina kadabewa kwabana inna. Cewa nakwitun mulki ndech bewa nechun illa kwaba nganna kennan kubga vayena kowe dotsutukwabana awafatu hankale akdadamun ahakwabunda darushanata ahad kwabunda damogtu ampani makako gattumada, gogattuma au umma undumyana ahad kwabunda darushanata ahad kwabunda nda banato akag dadamun neche tun korulna kwabana dughuwano kwaban dughi anbuwo agolnana nechiye kubga nayena barriyi tuvzul makun ko dotsukun kwaba awafatu hankal, awunsuna chewa kwabane kwabina dotsukana, dzavandakaka kwabana, dzandakaka kwabana dole dadawanatal amma sukatuwahalaha dzaka ngulen tawagirdugha ana amma sukatuwahala dodsutukwaba dzakatuwagivunda koldughwan na had rib.